Mandrena izy koà fa aloaka ibôaka: lera areky na lera reky sy sasany ake zah miomana fogna. Antsasa-dera aminje magnano douche, antsasa-dera magnatô akanjo ndreky magnatô korontakorontandraha jiaby atô, avy eo antsasa-dera aminje mbola miodikodigna <laughs> tsy he raha atô akeo <noise> mandamina entagna agnaty sac, agnaty kitapo, agnaty pôketra magnanigny magnano vérification igny ze vô afaka mibôaka aminje.